Peyiba a loonɛɛ ho bara mi erɔpu tun, be nɛ a nɛzi bun we lii bin matete. Donk tanu ɛnɛ we ɛnbin mɛ a ma bara ro, eehh be a wuro benu mana a yara ba be, bun bɛ boni bin, bun bɛ boni, pinpian ɔni dama a uwi bin beza.